أحب أحيانًا إني أشرب عصير الليمون المنعش، خاصة في الصيف، وطريجة تحضيره بسيطة، أول شيء أقطع ليمونتين وأعصرهم، بعدين أضيف شوية سكر وأخلطهم مع المي الباردة، وإذا حبيتها مثلجة أضيف مكعبات الثلج، وممكن كمان إني أضيف نعناع عشان يضيف له طعم منعش، العصير ينشطني ويعطيني طاجة جيدة.